Hate ma ronga toma bahasa tidore, amo, alfokad, badenga, baru, buru, campaka, cinga-cinga, coro, doko, dongo-dongo, doringo, dowora, durian, durian tae, ena, fau, fete-fete, hate fika, hate fisa, gambir, gomode, gosora, gofosa, gosale, gumira, gumali, gutang, gusui, guwae, hate nguti, hira, hoka, hula, igo, jambula, jarakore, jati, kananga, kate-kate, kelo, kaltoda. mkora, kuru, lade, laka, laka hate, lasa, lobiri, lola, lola bulo, lola bula, lasa, loro, luwui ma hutu, maliara, naka, ngowoyo, nguci lule, nguwo, ngusu, nyiha <hesitation> nyiha hate, rambutan, salbaba, sane, sari-sari, sombar, utu lage, wou.